די גרינגסטע וועג צו קענען ליינען און האבן מער צייט צו קענען ליינען איז, צו אויפשטיין פריער, און צופרי ווען די מח איז נאך אויסגערוהט און מ'קען זיך- מ'קען האבן דעמאלטס די קאפ, ניצן די קאפ צו ליינען און, דאמאלטס דארף מען גיין שלאפן פריער, אדער עפעס- אדער נאר אויפשטיין פרי, <hesitation> און האבן צייט צו ליינען דעמאלטס